“Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Mba lazalazao anay ilay fika nataonao, izahay manko mba efa niezaka ihany fa toa tsy nahazo fisondrotana mihitsy fa ianao indray no nahazo talohanay."